daman eh ni i lokaci ka moi ko la lamba kolo koi ke la lamba kai ko la lamba ka da te tilin ko da te amma bonen an eh bu dole nak da te a som ya kenan ka dawut ka kiti bara boto nat nawa bara boto boto sina nei ko tausayin kom i a lama la mondu le bane lo ye kai wahala se ke ishe bone se ke wan sen na moi se gwanda nei ɓoku na onon tu wance banat ku an eh bu dole kona an eh itko ni tiki hamri toa ka`a ka`a soni so ishe ko soni bad ko bashi moɗi ma dole ka ɗab te a danga non to eh ɗab te yye danga non yo sha`awa ka da jene ti jenje ka ditu ka fire kin ton te ka hindon tu daɓak kala bolo ka ditu ka fure zu dangam i sabo na bala ko ti loko gyaɗe no wacce wei to bu bok iɗafa te to na andi gargajiya musam ina di nem i ka nem tu jen je ka foyyi ka garti dami ko bolo ka kalenti lilon ko yo zig nai. kunu ka gari kala bolo we e bolo we e kunu ka ze modi yo dangan boto yo kunu ka yyo danga non to to itkam ka i shi kenan an di an yoto ɗoyi dai man ko ko wenɗo wen si ika wenɗo wen si ka wenɗo wen si san so kasha shofo an tu tu sanin kasha sha fo mun dinan ka san sha fo kit kunu ko matohar soni hoɗo har soni bad ka ɗafan lokacin na ka shiryyan ko ɗo badin datan soni bana su bu gata kon tum gofte har soni ashike ita tombla se du wecce shi ke nan an ji oh umbu a gabti bono